באש תצרע אלאיסכרים פ־א־דאר בטריקה סהלה ו בסיטה, חצ׳ר ח׳ליט מן כיס כּרים ת׳קיל כּרם פראש מע סוכּר ו ח׳ליב ו חלטהם מזיאן, זיד אלנכּה לי בְ׳ע׳יתִי ואנילה, שוקולאטה, ו לא פואכה מהרוסה, צבּ אלח׳ליט פי ועאא בלאסטיכי ו לא מעדני ו ע׳טיה מזיאן, דכל אלועאא ל־אלפריזר ו חليه יתג׳מד מע אלתחריק ל־מודה תלתין דקיקה באש מא יתבלורש, ו כּרר האד אלעמליה ל־מודה תלתה אלא ארבע סאעת, מנין יולי קואמו כּריםי ו גאהז תקדר תקדם אלאיסכרים ו תסתמתע ביה בארד ו מנעש.